Raha hoe ny sakafo tena tiako aloha izao a dia ohatra hoe pizza, gâteau, tacos nefa somary lafolafo ny vidiny nefa mba tena tiako hohanina